عادة نجعد ندور في الهاتف اليوم جريب عشرين ثلاثين مرة، اليوم ننسى وين حطيته أصلا، وخاصة عالاشعارات والتطبيقات، <hesitation> دائما ما يصلني إشعارات والتطبيقات <hesitation> جديدة، <hesitation> فنظهر كل مرة من خلالهن نجدر نستطيع نحدد إذا كان فين موقعه والمكان إللي نسيته فيه.